द्वोफरा खाणों मां मैं सवलाद ल्यूण ज्यादा पसंद करोलु ना कि सैंडविच। किलेकि सैंडविच के से बणद, तेमा द्वी ब्रेड रौंदन, ज्वो मैदा ब्रेड रौंदन, हालांकि आजकल आटा ब्रेड भी छिन ऊंणा पर, क्वो जाणद कि स्वो आटो ब्रेड छौ कि नी। त तेसे बढ़िया बढ़िया सब्जियां कट्यीं व्हो, काखड़ि कट्यीं व्हो, नारंगी व्हो तेमा कुछ, फलूं कु भी मिश्रण व्हो, सेब व्हो, गाजर व्हो, मूली व्हो। यी सब सब चीज जब एक सलाद मां प्लेट मां सजी ते सामणि ऊंदिन।। ये से क्या व्हंद जब हम येते द्वोफरा काणों मां खंदन छिन, त हमरा शरीर मां फाइबर कि कमी भी नि व्हंदि।